sæl það dró til tíðinda á íslenska

þegar tilkynnt var að Icelandair hefði tekið yfir keppinautinn reyndar með fyrirvara um að Samkeppniseftirlitið og hluthafafundur Icelandair samþykki kaupin við ætlum að fara yfir þessi tíðindi og þýðingu þeirra í Kastljósi í kvöld Þórdís Kolbrún Gylfadóttir ferðamálaráðherra er hingað komin til að ræða þessar fréttir við tölum líka við Skarphéðinn Berg Steinarsson ferðamálastjóra og Kristján Sigurjónsson velkomin Þórdís við byrjum á þér þessi ókyrrð á flugmarkaðnum hefur verið talsvert til umræðu fólk hefur haft áhyggjur af fjárhagsvandræðum flugfélaganna vegna þess að þau skipta orðið svo miklu máli fyrir

stærstu atvinnugrein

mér líst vel á fréttir dagsins úr því

sem orðið var og það er alveg rétt þessi þjóðvegur til landsins skiptir auðvitað ferðaþjónustuna öllu máli og hagsmunir okkar liggja auðvitað í því að vera með svona sterkan aðila á markaði og þetta er auðvitað þrátt fyrir að hérna séum einn markað þá erum við líka á alþjóðlegum markaði og þar er samkeppnin mjög hörð þannig að það skiptir líka máli að vera með félag sem getur staðið af sér sveiflur og möguleg áföll þannig að þetta eyðir ákveðinni óvissu hjá ferðaþjónustunni sem er sem er mjög gott já þú og ríkisstjórnin þið voruð upplýst um gang mála og viðræðurnar um helgina en höfðuð þið einhver afskipti af atburðarásinni nei engin afskipti eða aðkomu að þessu máli og þetta auðvitað bar mjög brátt að en þetta er samt vissulega ein þeirra sviðsmynda sem við teiknuðum upp við höfum auðvitað fylgst mjög náið með flugfélögunum núna undanfarna mánuði og sérstaklega

og hérna þetta var eitt af því sem kom til skoðunar að gæti gerst og nú er það að raungerast aðeins síðar heldur en þegar við vorum að skoða það en hérna þetta er alla vega komið í þetta ferli sem það er í núna já var þetta besta lausnin á þessari stöðu úr því sem segja alveg já eða nei en ég held það úr því sem komið var að þetta hafi verið það besta í stöðunni það hefði verið annars konar það hefði verið svona ákveðið eða ekki verið sársaukalaust ef fyrirtækið hefði farið í þrot og það hefði haft mikil áhrif á efnahagslífið í heils sinni og ekki síst ferðaþjónustuna en líka mjög afleidd áhrif þannig að af öllu því sem gat gerst þá er þetta gott og mikil tækifæri í þessu líka fyrir fyrir hérna félagið styrkleikar eru mjög ólíkir og ég bara óska þeim velfarnaðar í þessu verkefni það eru líka tækifæri í þessu akkúrat við höldum áfram eftir stutta stund en fyrst skulum við heyra viðtal við Skarphéðin Berg Steinarsson ferðamálastjóra ég ræddi við hann núna rétt áðan og spurði hvort þessi yfirtaka væru góðar eða slæmar fréttir fyrir ferðaþjónustuna ég held

séu góðar fréttir fyrir ferðamál það sem að skiptir miklu máli er að það sé stöðugleiki til lengri tíma ferðaþjónustan reiðir sig mjög mikið á flug og með þessum hætti þá er þeirri óvissu sem hefur verið í gangi

alveg eytt en hún er talsvert minni en hún var þú varst sjálfur forstjóri Iceland express á sínum tíma og tók Iceland express yfir fyrir

fyrir sex árum eða svo það var svona kannski

þessari yfirtöku hvers vegna gerist þetta þetta gerist vegna þess að lausafé er ekki nægjanlegt og menn eða alla vega á þeim tíma lausafé var ekki nægjanlegt og við sáum ekki fram á það að lausaféð myndi duga yfir veturinn það er að öllu jöfnu taprekstur yfir veturinn og þá þarf lausafé til þess að brúa það nú var skuldabréfaútboð hjá

nýlega

það hafi ekki dugað eða hvað eða hvort það séu einhverjar aðrar ástæður þarna á bak við alla vega er það þannig að þetta er svona erfiðasti tíminn og og á sínum tíma með Iceland express þá var það ástæðan fyrir því að við fórum í þetta við sáum ekki fram á það að komast í gegnum veturinn og þá fara menn að velta fyrir sér hvernig þeir koma farþegunum í örugga höfn og starfsmönnunum og það eru svona

hvíla á mönnum sem eru að reka slíkt fyrirtæki og mér finnst þessi niðurstaða núna gera það að verkum að

er ekki óvissa fyrir hvorki farþega

starfsmenn og það er gott margir hafa gagnrýnt

í gegnum tíðina fyrir að það hefur verið svolítill völlur á félaginu og eiganda þess

það hafi verið rekið óvarlega nei ég held ekki ég

hefur verið mjög flott frumkvöðlafyrirtæki og það hefur vaxið mjög hratt sumum finnst kannski of hratt en það eru svona ákveðnar ástæður fyrir því að flugfélög vaxa

ákveðnum skala þú verður alltaf að vaxa í heilum flugvélum og það hefur gert mjög margt gott fyrir íslenska ferðaþjónustu og verið sko einstakt hvernig það hefur byggt upp sín sín þannig að það er mjög margt sem sem eru verðmæti þarna það virðast hins vegar hafa verið vandræði með lausafé og fjármögnun félagsins og eigandinn kýs að gera þetta með þessum hætti og það er það er ábyrgt að gera það en þessi verðmæti sem eru þarna gagnast áfram í okkar ferðaþjónustu og flugi takist Icelandair að hagnýta sér þá og eru klárlega í Wow já Icelandair forðaði þarna að því er virðist

í eitthvað ákveðið skjól fer ekki á hausinn

hefðu verið raunveruleg ótíðindi hvað er það sem gerist þegar flugfélög fara á hausinn sko eins og í þessu tilfelli

ef að slíkt hefði komið fyrir Wow þá hefði það þýtt það er svona um þriðjungur ferðamanna sko flugfélög fara ekki á eða stoppa ekki með neinum fyrirvara það gerist fyrirvaralaust langar raðir á jájá það þýðir bara að fólk

bjarga sér öðruvísi og það sem hefði verið til dæmis vandamál í okkar tilfelli er það er svo stór hluti ferðamanna hérna sem sem er með hvoru af þessum íslensku flugfélögum og lítil afkastageta til þess að taka yfir það sem hefði þurft að gera þannig að þetta eyðir óvissu og það er vissulega gott hvernig félag verður Icelandair eftir þessa yfirtöku ef hún gegnur í gegn hvað verður

þessa praktísku hluti eins og sjálfar flugvélarnar ja nú

Icelandair hefur verið með og svo er hitt þetta þetta leyfi sem Wow er með og það verður áhugavert að sjá hvernig þau hagnýta sér það það er líka klárt að það er þessar stafrænu lausnir sem sem Wow hefur verið það er eitthvað sem Icelandair getur

hagnýtt sér þannig að þannig að ég held að við séum með öflugra eftir heldur en fyrir akkúrat Skarphéðinn Berg takk fyrir að koma í Kastljós takk það eru fleiri sem hafa fylgst með fréttum dagsins af athygli Kristján Sigurjónsson ritstýrir

Stokkhólmi við ræddum saman á Skype í dag Kristján geturðu útskýrt fyrir okkur hvað það var eiginlega sem gerðist í dag ja maður ímyndar sér að þetta hafi verið

framhald af samningaviðræðum sem hafa tekið mjög stuttan tíma sennilega að frumkvæði forsvarsmanna kannski um helgina að styrkja félagið til lengri tíma það yrði ekki hægt að halda áfram svona því það myndi þá enda jafnvel með gjaldþroti og þá hafa sem sagt forsvarsmenn Icelandair sem hafa sennilega verið undirbúnir undir að þessi staða gæti komið upp fyrr en síðar því umræðan um fjárhagslega styrkleika

hefur verið mjög hávær í langan tíma og sérstaklega eftir þetta skuldabréfaútboð í lok sumars því að síðan þá hafa aðstæður til flugrekstrar bara versnað

má orða það þannig að hafi verið komið í skjól hjá Icelandair já ég held það sé alveg óhætt að fullyrða að svo sé og maður sér það alveg

landanna í kringum okkur að

er talaðu um að það verði að verða þar samþjöppun því flugfélögin á evrópska flugmarkaðnum

eru of mörg og fyrir litla Ísland þá kannski rúmum við ekki svona tvö stór flugfélög rúmir tveir milljarðar fyrir nei það er sennilega ekki há upphæð og við vitum ekki enn þá hvort að fái svo mikið fyrir flugfélagið því það kemur fram í tilkynningunni að það eigi eftir að fara fram áreiðanleikakönnun á félaginu áður en

hámarki tveir milljarðar en gæti orðið ekki neitt hvers vegna er ákveðið að fara þessa leið hvers vegna fór félagið ekki bara í þrot ég verð nú eiginlega bara að taka ofan ef þetta er staðan það er

komið í þrot þá tek ég ofan fyrir Skúla Mogensen að

þessa leið í staðinn fyrir að fara í þrot því það hefði haft í för með sér mjög leiðinlegar afleiðingar fyrir

ferðaþjónustu og íslenskt samfélag og álitshnekkir fyrir Ísland ef svo hefði farið við sjáum bara umræðuna í kringum Primera air sem Andri Már Ingólfsson átti og fór í þrot um síðustu mánaðamót að þrátt fyrir að það félag hafi í sjálfu sér ekkert verið mjög stórtækt þá hefur umræðan um það verið mjög neikvæð þannig

gott að við þurfum ekki að upplifa það aftur mánuði síðar hvaða áhrif kemur þetta til með að hafa

mjög ólíklegt og gleymum því ekki að í Bandaríkjunum sérstaklega er talað svolítið um Icelandair sem

þannig að ég tel ekki líklegt að Icelandair verði rekið sér og

að fyrr en síðar sjáum við sameiningu mjög lítilli mynd íslenska ferðalanga samkeppnin milli íslensku félaganna náttúrulega hverfur og þar af leiðandi gætu flugfargjöld gætu flugfargjöld hækkað eitthvað í framhaldinu en það er áfram töluverður fjöldi af

erlendum flugfélögum á íslenska markaðinum og þau kannski sjá einhver tækifæri í því að bæta í flugið núna bráðum kemur í ljós hvort eitthvað dragi úr umsvifum Icelandair og

segja þessum sameiginlegu umsvifum og þá gætu erlend flugfélög komið inn í auknum mæli og þá draga úr

verðhækkunum sem annars yrðu það hefur verið talað um það að ja ferðamennska á Íslandi eða ferðageirinn hérna hann sé mjög háður framboði á flugi til landsins

draga þá ályktun að þetta veiki

því það er eitt sem ferðamenn vilja og það er að hafa trú á því að þeir komist á áfangastað á endanum og að fólk geti keypt flugmiða með miklum fyrirvara og ég held að það sé þá jákvætt að það sé kominn svona meiri stöðugleiki í geirann og það muni til lengri tíma hjálpa íslenskri ferðaþjónustu

bara eitt að lokum er Sögu Skúla Mogensen hér með lokið á íslenskum flugmarkaði í bili að minnsta kosti stórt er spurt en það má gera ráð fyrir því að hann verði alla vega ekki í í forsvari fyrir nýtt félag Icelandair eða það er kannski rétt að taka fram að hvorki Skúli Mogensen né stjórnendur Icelandair gáfu kost á viðtali í dag en Þórdís flestir virðast sjá þessi kaup það eru örfáar vikur síðan Primera

fór í þrot og bæði Skarphéðinn og Kristján tala um að það hefði verið áfall ef Wow hefði líka farið í þrot þið voruð búin að vinna svona sviðsmynd sem miðaði við það hvaða hvaða áhrif hefði það haft bara á hagkerfið og Ísland í heild

haft töluverð áhrif það er náttúrulega alltaf spurning til hve langs tíma hlutir jafna sig alltaf á endanum og það er erfitt að greina það og við sáum

það þegar að hérna rætt var við mismunandi aðila að þeir höfðu svona mismunandi sýn á það en það auðvitað það bara hefur breyst svo á skömmum tíma hvað ferðaþjónustan er orðinn stór hluti af bara

á Íslandi og svo ertu með hérna flugrekstur sem er í raun önnur atvinnugrein en ferðaþjónustan auðvitað mjög háð henni þannig að það er farsæl lending ef þetta

eftir að til hliðar við það að horfa upp á það ef flugfélagið hefði farið í þrot og þetta hefði svona mögulega getað haft auðvitað svona víðtæk áhrif á bæði atvinnugreinin sem slíka og líka bara hérna gengi krónunnar eða verðbólgu og annað sko þannig að þetta hefði getað valdið bara lítilli kreppu útaf fyrir sig ja já

hvernig maður skilgreinir kreppu þetta alla vega ekkert í líkingu við það sem við horfðum upp á fyrir einhverju síðan en þetta hefði haft áhrif og það er alltaf gott ef okkur tekst að ná svona mýkri lendingu heldur en hitt og úr því sem komið var þá held ég að þetta sé gott mál já þú ert líka ráðherra neytendamála þessi fyrirtæki hafa verið í samkeppni á mörgum flugleiðum er ekki fyrir séð að þetta bitni á íslenskum neytendum að það

þetta er mjög góð spurning og ég er auðvitað með nokkra málaflokka svona með mismunandi sem allir snerta þetta mál með mismunandi hætti og auðvitað má alveg gera ráð fyrir því að flugfargjöld

hækki eitthvað það er samt þannig að þetta þá sko Icelandair er auðvitað saman þetta er auðvitað mjög lítill hluti af flugmarkaðnum í heild sinni þannig að þau verða eftir sem áður geta ekki stýrt verðinu hjá sér af því þau eru svo háð því sem er að gerast annars staðar flugfélags Wow á sínum tíma breytti auðvitað þessari stöðu svo má heldur ekki gleyma því að við erum með tuttugu og átta eða tuttugu og fimm til þrjátíu önnur flugfélög sem fljúga til landsins

og hlutfall þessara tveggja

hefur verið að lækka og fleiri eru að koma inn þannig að samkeppnin skiptir öllu máli bæði fyrir ferðaþjónustuna og ekki síður íslenska neytendur þannig að þú lítur þetta svona heldur björtum augum já geri það akkúrat þakka þér kærlega fyrir komuna í Kastljós Þórdís Kolbrún

ekki lengra að sinni við

hér aftur á sama tíma á morgun verið sæl